<hesitation> ما بو لعبة معينة أحب العبها لكن عادي الالعاب الورق اللي يحكوا لها البصرة <hesitation> ال- و هذي ال uno <hesitation> و بعد <hesitation> تعجبني لعبة الصراحة هذي حق ال <hesitation> نلف ال- القارورة و نشوف <hesitation> منو بدنا نسأل. هذي الألعاب.